allir stjórnendur fyrirtækja í Kauphöll Íslands eru karlar á undanförnum sjö árum hafa fjórtán karlmenn verið ráðnir forstjórar hjá fyrirtækjunum formaður Viðskiptaráðs segir stöðuna dapurlega formaður Neytendasamtakanna segir að bílaleigubílar ættu að fara í skoðun á hverju ári fjölmargir hafa leitað til samtakanna vegna ótta um að átt skattatillögur ríkisstjórnarinnar þurfa að skila láglaunafólki mjög auknum ráðstöfunartekjum svo verkalýðshreyfingin fallist á þær

segir formaður Eflingar forsætisráðherra segir að sjá verði til lands í kjaraviðræðum áður en stjórnvöld komi með

mörg þúsund manns mótmæltu í París í Frakklandi í dag fjórtándu helgina í röð lögregla beitti táragasi gegn mótmælendum sem grýttu lögreglu með glerflöskum

eru yfirleitt bara fjórir saman en í dag voru þeir hundrað og fjörutíu á sviðinu að meðtöldum liðsauka frá heilli lúðrasveit og barnakór formaður Viðskiptaráðs segir sterka stöðu Íslands í jafnréttismálum ekki viðskiptalífinu að þakka staða kvenna í geiranum sé dapurleg engin kona stýrir þeim átján fyrirtækjum sem eru í Kauphöll Íslands kynjahallinn á Alþingi jókst töluvert eftir síðustu kosningar og hefur hlutfall kvenna þar ekki verið lægra síðan tvö þúsund og sjö rúm þrjátíu og fimm prósent karlar eru í meirihluta

í sex fastanefndum af átta en þingið er á miðað við meirihluta stórra íslenskra fyrirtækja í Kauphöll Íslands eru átján fyrirtæki í þeim starfa átján karlar sem forstjórar eða framkvæmdastjórar engin kona sé litið til stjórnarformanna eru þar tólf karlar og sex konur þær eru í Arion banka Marel Högum Símanum Sjóvá og VÍS fjórtán karlmenn

verið ráðnir forstjórar hjá fyrirtækjunum

síðan tvö þúsund og tólf engin kona fyrir þremur árum tók kona við formennsku í Viðskiptaráði í fyrsta sinn frá stofnun þess nítján hundruð og fjórtán á nýafstöðnu viðskiptaþingi vakti hún athygli á stöðu kvenna í viðskiptalífinu mér finnst hún dapurleg ég verð að viðurkenna það

það er verið að missa af viðskiptalegum ávinningi þetta er auðvitað hefðin fyrirmyndirnar eðlilega og eðlilega kannski þegar konur eru að banka á

vilja þeir ekki hreyfa sig lög um kynjakvóta tóku gildi fyrir sex árum en samt stýra konur innan við tíu prósentum af fjögur hundruð stærstu fyrirtækjum landsins það er ekki vegna íslensks viðskiptalífs sem Ísland er númer eitt

það er út af opinbera geiranum Katrín segir brýnt að fá fleiri karla að borðinu það er svo auðvelt

að afgreiða konur sem tala um jafnréttismál því þú ert á vissan hátt að tala um sjálfa þig mig svíður það sem formaður Viðskiptaráðs

vinnum út frá því að einkaframtakið og frelsi einstaklingsins sé það sem skipti máli þess vegna finnst mér að við eigum að vera til fyrirmyndar þarna fjölmargir hafa leitað til Neytendasamtakanna

vegna frétta um svindl bílaleigunnar

engin kæra hefur þó enn borist lögreglu vegna málsins formaður Neytendasamtakanna segir að bílaleigubílar ættu að fara í skoðun á hverju ári líkt og leigubílar greint var frá því í

fjöldi félagsmanna hefur haft samband við okkur með áhyggjur

af bílunum sínum hafa keypt notaða af bílaleigum og ekkert endilega bara þessari bílaleigu heldur öðrum bílaleigum líka og þeir vilja vita hvernig þeir geta fengið upplýsingar um það hvort að átt hafi verið við

en er það alltaf hægt það er mjög misjafnt eftir tegundum og gerðum á bílum en í sumum tilvikum er það hægt Karl Steinar Valsson yfirmaður rannsóknardeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu segir að gögn frá

séu til skoðunar hjá lögreglu síðan þurfum við að gera gangskör að því að bæta úr þessu þannig að það sé ekki hægt að gera þetta í framtíðinni þar til síðla árs

tvö þúsund og níu voru bílaleigubílar skoðaðir árlega á grundvelli þess að þeim er ekið mun meira en öðrum fólksbílum framkvæmdastjóri

sagði í fréttum RÚV að samgönguráðherra hefði frestað reglugerð um tíðari aðalskoðun bifreiða vegna þrýstings frá bílaleigum og frá Samtökum ferðaþjónustunnar leigubíla þarf að skoða á hverju einasta ári og þeir eru bara keyrðir af einum eiganda yfirleitt en

eru keyrðir töluverðum fjölda fólks og af mismikilli natni þannig að mér finnst alveg augljóst að það þurfi að skoða bílana á hverju ári Jóhannes Þór Skúlason Samtök ferðaþjónustunnar mæltu gegn því að nýir

segir að til að leysa þetta

af stað með vinnu köllum eftir

lögregla beitti táragasi gegn mörg þúsund manns sem mótmæltu í París í Frakklandi í dag fjórtánda laugardaginn í röð mjög hefur dregið úr stuðningi við mótmælendur eftir að mótmælin urðu fámennari og ofbeldisfyllri mjög mikill fjöldi mótmælenda saman kominn hér í París í dag enda veðrið með allra besta móti lögreglumenn eru hér í miklum fjölda gráir fyrir járnum það sló í brýnu milli mótmælenda og lögregla hérna rétt áðan og lögregla hefur þurft að beita táragasi það kom ekki til harðra átaka í mótmælagöngum í París í dag eins og síðustu vikur en eftir að hópar mótmælenda sem gengu í átt að viku af skipulagðri gönguleið og köstuðu glerflöskum í lögreglumenn var táragasi beitt til að tvístra hópnum komu saman í fjölda franskra borga í dag þar á meðal í Marseille en þar fóru mótmæli að mestu friðsamlega fram þetta er fjórtánda laugardaginn í röð sem stefnu franskra stjórnvalda er mótmælt og Emmanuel Macron forseti hefur þurft að gera ýmsar tilslakanir til að halda friðinn

virðist þó vera að færast gegn

mótmælin eru að verða fámennari og ofbeldisfyllri og samkvæmt könnunum eru Frakkar ekki hrifnir af þeirri þróun og vinsældir Macrons hafa aukist jafnt og þétt síðustu vikur hátekjuskattur skiptir miklu máli segir formaður Eflingar verulegar umbætur í skattamálum í þágu láglaunafólks þurfi svo unnt sé að fallast á skattatillögur ríkisstjórnarinnar forsætisráðherra segir að sjá þurfi til lands í kjaraviðræðum áður en stjórnvöld komi með sitt innlegg launafólk og atvinnurekendur hafa beðið með óþreyju eftir skattatillögum ríkisstjórnarinnar svo liðka megi fyrir

kjarasamningum fram hefur komið í fréttum að stefnt er að því að kynna Alþýðusambandinu tillögurnar á þriðjudag en það liggur auðvitað algjörlega fyrir að það skiptir máli að það sjái til lands í kjaraviðræðum áður en stjórnvöld koma með sitt innlegg til þess að greiða fyrir því að kjarasamningar geti náðst samtök atvinnulífsins höfnuðu í gær gagntilboði

ráði úrslitum um það hvort kjaraviðræðum verði haldið áfram eða verði viðræðunum slitið sé næsta skref að hefja undirbúning að því að boða til verkfalls hvað þarf að lágmarki að gerast

til þess að kjarasamningar náist og

verkföll númer eitt að Samtök atvinnulífsins

eitthvað sem skipti láglaunafólk máli að mínu mati er mikilvægast að þær skattkerfisbreytingar sem við höfum gert kröfu um að þær verði raunverulegar að þær færi sannarlega því fólki sem minnst hefur milli handanna en ber þó þunga skattbyrði mjög auknar ráðstöfunartekjur þá verði umbætur í húsnæðismálum að raungerast hagur þeirra sem eru á leigumarkaði að batna

koma verði í veg fyrir vinnumansal og brot á vinnumarkaði en mynduð þið samþykkja það tilboð sem þið hafið þegar fengið frá Samtökum atvinnulífsins ef það verða verulegar skattkerfisbreytingar í þágu láglaunafólks nei Alþýðusambandið vill róttækar breytingar á skattkerfinu að það verði fjögurra þrepa og fjórða þrepið verði hátekjuskattur fjármálaráðherra hefur sagt að skaðlegt væri að skattleggja hátekjufólk meira kemur til greina

leggja á hátekjuskatt ja stjórnvöld hafa verið að vinna sínar skattatillögur og við höfum verið mjög hreinskilin með það frá upphafi að þar erum við að horfa til þess hvernig við getum með breytingum á skattkerfinu aukið jöfnuð og komið betur til móts við þá sem eru tekjulægri og lægri millitekjuhópa finnst þér hátekjuskattur koma til greina

við höfum bara unnið út frá okkar okkar samkomulagi um þessi mál og okkar

yfirlýsingu í vor þannig að tillögur okkar munu bara verða í þeim anda sem við höfum alltaf talað fyrir ég er ekki tilbúin á þessum tímapunkti til að segja neitt um það hvað ég mun samþykkja

hverju ég mun hafna þetta fer mitt fólk samninganefnd og svo framvegis ég hef ekki séð neitt þannig að sá tímapunktur er ekki kominn upp en ég tel að hátekjuskattur sé bara mjög mikilvægur þing og forsetakosningum sem áttu að vera haldnar í Nígeríu í dag var frestað nokkrum klukkustundum áður en þær áttu að hefjast miklar vonir voru bundnar við kosningarnar og næsta kynslóð bjartsýn á breytingar ferlið í kringum kosningar í fjölmennasta ríki Afríku er mjög brothætt og kosningum hefur ítrekað verið frestað síðustu ár kjörstjórn tilkynnti um frestun aðeins nokkrum klukkustundum áður en kjörstaðir áttu að verða opnaðir og tíðindin

því aðeins á síðum örfárra blaða í morgun en stefnt er að því að kjósa um næstu helgi kjósa átti bæði nýtt þing og nýjan forseta og hafa leiðtogar stærstu stjórnmálaflokkanna keppst við að kenna hvor öðrum um að hafa þrýst á

talið er að vandræði við að koma kjörgögnum á kjörstaði séu helsta ástæða frestunarinnar

rúmlega helmingur þeirra sem eru á kjörskrá er ungt fólk átján til þrjátíu og fimm ára þessi hópur bindur miklar vonir við breytingar eftir

kosningar og hávær krafa var um frambjóðendur sem ekki hefðu komið að stjórnmálastarfi í landinu síðustu ár og áratugi liðsmenn björgunarfélags Hornafjarðar héldu um hádegisbil í dag til bjargar báti sem var við veiðar en missti samband við stýrið og rak því stjórnlaust frá landi þrír voru um borð en þeim var aldrei talin hætta búin þótt báturinn hafi verið á volki í sæmilegum

Ingibjörg var komið á staðinn rétt um klukkan tvö þar tókst að koma taug í bátinn og draga til Hafnar í Hornafirði þangað kom hann rétt fyrir

sex alls komu sextán manns að björguninni og notuðu til þess skip bát

Angela Merkel kanslari Þýskalands varði í dag þá ákvörðun Evrópuþjóða að rifta ekki

þeirra sem fluttu ræðu á árlegri ráðstefnu um öryggismál í München í Þýskalandi sem hófst í dag og lýkur á morgun fyrir helgi kröfðust Bandaríkjamenn þess að bandalagsþjóðir þeirra í Evrópu

samkomulaginu Íran væri helsta ógn við frið og öryggi í Austurlöndum nær Merkel gerði lítið úr deilu Bandaríkjanna og stærstu ríkja Evrópu þau væru sammála um flest og aðeins tekist á um smáatriði sammála um flest og aðeins tekist á um smáatriði Íslendingar hafa verið kærðir fyrir lélegt skipulag í skógrækt til umsjónarmanna alþjóðlegra

hér á landi gróska er almennt að aukast á Íslandi og hún á eftir að aukast enn frekar samkvæmt loftslagsáætlun sem kynnt var á síðasta ári er stefnt að því að nýta skógrækt til að binda kolefni og má búast við að nýskógrækt á landinu verði tvö til þrefölduð á næstu árum mófuglar eins og lóa og hafa verið ríkjandi tegundir á Íslandi þeir kunna vel við sig á opnum svæðum en ekki þar sem gróður er hávaxinn hér líður hins vegar vel og rannsóknir bæði hérlendis og erlendis sýna það að þessir margir hverjir þeir þrífast illa þegar gróður hækkar og gróskan eykst hefur það gerst hér það er yfirstandandi hérna Tómas segir að stórir hlutar láglendis henti nú verr fyrir lóu og spóa en áður ef heldur fram sem horfir hvaða áhrif hefur það á lóuna á henni eftir að fækka það eru allar líkur á því já Íslendingar eru aðilar að nokkrum

alþjóðlegum samningum um verndun villtra dýra og plantna þeirra á meðal eru

og samningur um vernd

Íslendingar hafa verið kærðir til umsjónarmanna þessara samninga fyrir lélegt skipulag í skógrækt fyrsta kæran kom fyrir meira en fimmtán árum fyrsta lagi voru menn að krefjast þess að Íslendingar gerðu betri áætlanir hvar ætti að planta trjám og hvar ætti

ekki að planta trjám þessar áætlanir hafa ekki verið gerðar Íslendingar voru því kærðir aftur árið tvö þúsund og sextán óskað er eftir því að þeir geri nákvæmari áætlanir til lengri tíma fyrir skógrækt og að búsvæðum fugla verði tryggð vernd sérstaklega vernd búsvæða fyrir fugla eins og lóu spóa lóu og spóa verpir hér á landi mjög miklu máli skiptir hvar trjám er plantað það er svona verið að setja fjármagn inn í breytingar án þess að sé búið sé að greina almennilega hvað það hefur í för með sér fyrir aðra þætti líffræðilegrar fjölbreytni og og fugla til dæmis að bregðast við loftslagsbreytingum með þessum hætti nú er verið að bíða eftir

næsta skrefi frá íslenskum stjórnvöldum að svara bréfum sem hafa borist frá þessum samningum um hver staðan er og hver séu næstu skref í áætlanagerðinni

Bandaríkjunum í gærkvöld árásarmaðurinn greip til vopna eftir að hann var rekinn úr vinnu og skaut fimm samstarfsmenn sína til bana og særði fimm til viðbótar hann féll í skotbardaga við lögreglu tæpum tveimur klukkustundum eftir að hann hleypti fyrst af byssunni árásarmaðurinn

mátti ekki eiga byssuna vegna líkamsárásar skömmu fyrir aldamót en lögreglu hafði láðst að fjarlægja vopnið af heimili hans unnendur Víkurgarðs í Reykjavík efndu til mótmæla

gegn uppbyggingaráformum og hvöttu menntamálaráðherra til þess að friðlýsa stærra svæði en nú er aðdáendur

í Iðnó með ræðum leikþætti og söng svo var gengið í

þar sem ályktun fundarins var fest á vegginn sem umkringir framkvæmdasvæðið

þann hluta

sem er innan og þannig stækka svæðið sem nú er friðað mennta og menningarmálaráðherra þarf svo að ákveða hvort hún fellst á þá ákvörðun eða hafnar

í ályktun fundarins í dag er skorað á menntamálaráðherra að friðlýsa stærra svæði og fundurinn ítrekar nauðsyn þess að hann sé friðlýstur alveg að mörkum hans frá átján hundruð þrjátíu og átta þetta er ákall til borgarinnar um að virða þetta virða þessa arfleifð okkar Íslendinga borgarlögmaður hefur lagst gegn því að friðlýst svæði verði stækkað og bent á að allar menningarminjar sem voru á svæðinu hafi verið fjarlægðar samfélag og fólk sem missir tengsl við rætur sínar það það missir mjög mikið sumum finnst það skrítið og eru að hlæja að því að þetta séu bara eldri borgarar en mín skoðun er sú að það sé einmitt þetta eldra fólk sem skilji þetta mikilvægi en þetta er ekki bara einhvers konar þjóðernishyggja alls ekki alls ekki þetta

umhverfi sem við lifum í það var húsfyllir í íþróttahúsinu

við strandgötu í Hafnarfirði í dag á tónleikum undir yfirskriftinni

upp ásamt fjörutíu liðsmönnum lúðrasveitar Hafnarfjarðar og tæplega hundrað börnum úr kór Öldutúnsskóla þótt skemmtunin hafi einkum verið ætluð yngstu kynslóðinni voru tónleikagestir á öllum aldri og tóku vel undir þegar sveitin lék sitt þekktasta lag burtu með fordóma lék sitt þekktasta lag burtu með fordóma

er versnandi veður í kvöld Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér um íþróttafréttir í kvöld

til tjaldað í Laugardalshöll í dag þar sem bikarmeistarar karla og kvenna í körfubolta voru í sannkallaðri

gat unnið heimsmeistaratitilinn í svigi fjórða heimsmeistaramótið í röð og við sjáum flott tilþrif úr þetta og fleira í íþróttum hér rétt á eftir

karlar á undanförnum sjö árum hafa fjórtán karlmenn verið ráðnir forstjórar hjá fyrirtækjunum formaður Viðskiptaráðs segir stöðuna dapurlega formaður Neytendasamtakanna segir að bílaleigubílar ættu að fara í skoðun á hverju ári fjölmargir hafa leitað til samtakanna vegna ótta um að átt hafi verið við

skattatillögur ríkisstjórnarinnar þurfa að skila láglaunafólki mjög auknum ráðstöfunartekjum svo

verkalýðshreyfingin fallist á þær segir formaður Eflingar forsætisráðherra segir að sjá verði til lands í kjaraviðræðum áður en stjórnvöld komi með mörg þúsund manns mótmæltu í París í Frakklandi í dag fjórtándu helgina í röð lögregla beitti táragasi gegn mótmælendum sem

eru yfirleitt bara fjórir saman en í dag voru þeir hundrað og fjörutíu á sviðinu að meðtöldum liðsauka frá heilli

heilli lúðrasveit og barnakór þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan tíu í kvöld og vefurinn ruv punktur is er uppfærður allan sólarhringinn takk